Ny karazana voankazo ohatra hoe ny: akondro a, ny ledisia, ny papay, ny mananasy, ny paiso, ny manga, ny frezy, ireo zany karazana voankazo, eo koa ny voatango, ny pasteque, ah ny inona koa ny paoma.